Roca gia ge ngone oro ake koroho koroho se sabong rasi, rai ngone sohobo gia toma ake rasi sobaca sabong toma gia, rai sari ngone pesa ake ma koroho ge tora toma gia la sabong ma gabu nange ena koroho toma ngone na gia gena rai rasi ngone oro dapa ma koroho rimoi la paca gia la gia hotu.